aa lun sik maeu sul nok lem alek lem rang lun amei yeh lei deh lei deh sik laeu sul deh

Kai ek alam, masa(parab) ek belajar alam, papah ek wei lek, ek hgui-hgui ngan lok bahasa(hmeu).ek hgui ngan lun kelabit, hgui ngan kayan, ngan birit ngan kina' breu

From the last ten years until now, there has been no change, just like today, until now.

Seni nok ek wei laan nnal, wei laan ek nai nnal seni lakek. Hnong wei aeu breu lakek bangsa-bangsa lun nai. Lok aeu jenis lakek nok Wei lak breu yah

Laot si laan ek aro ai, yah nah mwal-mwal, wei laan ek mwal, wei laan ek aro nok nan, wei laan ek ntun-ntun aro nok nan

Sawai ek, kai maya' nyen lo' lun ai, wei' yat arai hnong parap arai hngui-hngui, parap arai leh' lun aro' leh' lun ngan arai. Kai arai hlong ai' pah, hlong eu arai am wei' yah.

kai sik siu nan belajar sik nok la'an breu ai, lak pi pi sawai ek nai mei belajar langoi, hnung am ek nai lek langoi erat cik, dong bandar amai, am amai nai mei yuk yuk dong pei, jadi am ek nai lek langoi

Padei' nok an arai mrai nah toyang arai nok adiu ialah aaa message madei' wei' wei' nah deh dengan cara yang wei' supaya deh am 'jieu non berita nok la'an arai madei ndeh.

Kai e’ik, e’ik weik la’an anok sik aa.. ani ai. Weik la’an e’ik, weik la’an e’ik kasut, weik la’an e’ik bul, weik la’an ek hlung-hlung aa..

bintang pilem si' la'an eek nal ai, bintang pilem Hannah Montana, hnung lem eek cik alam wei' eu nah cerita yah nah

<noise> kalau mengenai nai kan, anak memang menggunakan teknologi um gonah yah, tapi lun mbral ma am le' pengunakan teknologi memang dah am am le' aro' nah

Kai sou eek, telepon atau YouTube.kai arai mat telpon arai boleh nal YouTube bayar arai

Am mlai mu'un aro' dagang lem negara ek ai hnong encet pipi kai arai lah' mu'un ai. Mesti arai lah' wan lo' sin. Pi nah am tah arai parap la'wan deh kina ai, hnong wei' eu' Leh deh dagang.

Iklim nan eek mlun...nan weh laan dung, erm..iklim siu diin, iklim siu plok, am nan empat jenis iklim dong aweng eek wai

weik la'an ek nai nal wayang cerita lun zaman alam yeh pah kudut deh zaman Korea ai weik la'an ek nal yeh hnung weik eu eu nal tradisi deh Korea ai dalau raja ai weik eu deh maeu atol deh

lem rang aa lun eek aa nan aa klinik khusus nan lun laeu ma aa ma lemale' nah, nan nurse juga jaga deh

seni nok ek weik la'an arok ai seni menani marang nah sik ek weik la'an arok nyen nyen musik

lem nok siu nai.. aaa.. bu'siu bu'siu diin tok ermm hnung lak bring blin yah pah lak bring lak yah dei nah siu nok nai dung dung diin kai lak lem nai am nan diin

Kai ek lak aii ek lak teknologi nei arok ek wik lek, arok ek parap belajar sii hnok brew, nei lok maklumat arok arok ek parap belajar sik on hneulok mrai maklumat supaya ek wik lek

kai lem hmeu Sa'ban ai am eek lek ou'eu adin nue'. abei si' lek eek ai, nue' eek lek lem hmeu Sa'ban nue' Tong Aneng, nue' Belalang nah dung nyeh'.

Atol lun si ek belajal lem sekolah alam ai, lo' deh nan deh mah' Kelabit ai, nan deh mah' Kayan ai, Nan deh mah' hnon ai, Nan deh mah' melayoh' ai. Lo' pi-pi deh.

Papa lo' lebet ek gonah telephon, biasanya si jam, weh jam yang ek pakai lebet lem teleñ

kai arai lak pakai err ligit kad trima kewangaan telepon bimbit nei weik anok nok hnei nei hnung yeh arok lun arai mlai kai arai mei pah mei pah yeh arai wet neh dung neh dung pakai arai bayar anuk

Mau dong sekola eek lok latap naan hmeu. Lok deh madei weik-weik arai, weik adat arai, am arai nai aa nyien nyien ngan lun arai mesti arai kai kudut lun mak kan ai

Laot sik weik laan e’ek ialah mei arok hmeh contoh nya arok sawah Mei manam padi pi neh boleh mei alak weik nonah sik laot nok weik laan e’ek ai la sebab kebiasaan neh on lun dong lem kampung

Teknologi nok e’ik plabi patau arok ai teknologi telepon, teknologi aa..komputer ngan teknologi kudut barang lem mak ai lah kudut vacum yeh kudut den plok lem den plok pakai karen. Neh dung nyeh

Pelabeh ek lem gonah telephon bimbit nai ai, kai seu' ek ai aa lo gem yang aro' arai buang masa ai.

Kai lem dong negara amai ai deh pakai demo khas ai, deh aro' undi, pi nah deh mileh-mileh lun, pi deh mileh lun ai dei deh madei' ai si menang ai lem tv

um kerja dong skolah nok paling ncet eek arok lem masa eek skola alam adalah um matematik. abin eek am wei lek, ncet arok yah

kai parap ai, ileh si nok eek lak pipi blajar ai, lem marketing. Hnung eek nai wei' la'an lem bisnes. wei' la'an eek nai, disain disain anok, lem teknologi

Irau nok pelabi wei' wan ek, irau siu leun natal. Hnong ramai-ramai arai mai lo' aweng arai ngai loh' arai leh' lun, adin arai am am papu' lun, irat irau sinah lah arai parap papu' papu' ngan lun.

Kai ek lah anok pel ah' untuk ek matau wei' aheng, ek wan, ek lah wan ligit, hnong ek lah ligit, wan sin lo' parap ek mai mabat lem ek marat tau.

Kai maya eek teknologi si' parab an mpu' ngan lun mah adiew ereng arai ngan am arai parab papu'erat si'nah arai parab emeu ngan deh'